<hesitation> Danemark bohi kovodram aluniam. <hesitation> Kumandran adrang hian alavodchaw emema. <hesitation> Vur erok. Asu nasa emem na fa. <hesitation> Kum lei holandal khen hian. <hesitation> Temperature teh alaw sang trawa. <hesitation> Vua tepo hi asu ngun tadea. Tumino atuan. <hesitation> Borok teh lumchaw zeelin. <hesitation> Anni mu tsung tepo arey teel-teelini. <hesitation> Tlasik alaw nea. <hesitation> Temperature teh alaw neam letana. Zoi zoin avod teel-teelaw. <hesitation> Kum ang tar <hesitation> danpo. <hesitation> Kovod pokin ang lau kar letinani. <hesitation> Kum topla ma hian. <hesitation> Tsung zeemin. Vua tepo asu nasachin leani.